أنصحه أنه يستخدم صناديق التخزين لتنظيم أغراضه ،يقدر يشتري صناديق ملونه ،ويحط فيها الأشياء حسب الفئة زي الملابس ، الكتب ، الألعاب ، يجدر يحدد أولوياته في التنظيم ، يبدأ بالأشياء الأكثر فوضوية ،لأنه بيشعر بإنجاز كبير لما ينظم الأماكن الصعبة في الأول، وبعدين ينظم الأشياء الأقل فوضوية.